Ny karazagna raha fandrahoagna sakafo de ny vilagny na ahandro vary anao na ahandro rô bi rano regny tegna matetiky mampiasa izy de lapoaly fagnanaovagna frity, vilagny saba fandrahoagna <hesitation> môfo de kasiraoly andrahoagna amanagna rano na andrahoagna paty.